هو أنا راني مانأمنش بالأشباح وهذول الأمور على خاطر تحسه أن أمور تافهه معناها يكون صغار كانوا يخوفونا بالاشباح والغولات وهذو الحجات .اما نامن بحاجه انهم كين وجنون وهذوك الحجات صح الواحد يخاف منها ، اما الاشباح وهذوك التفاهات رائ غير تفاهه وحجات يخوفوا بيها الناس ف هذا مكان.